Raha nisy olo koa zashy nangaiky agnah hoe ah hoavy amigna aty za izy afaky asasak'adiny za, asasa-dera, da nahadro- koa izy da sakafo hariva e diany amignao mety efa sisy bazary misokatra sana ny amiza, da ny an-dragno ao sha anefa misy vary da mety misy mbola misy legioma avao koa, da riz cantonnais zashy no andrahoiko amizay satria io mba malakilaky masaky, sady mba misy amigna ao gne raha andrahoy aminazy.